Izy kôa dimy minitra fao tavela efa tsy efa tsy afaka agnanaovagna raha maromaro fa fatako izy kaofa za le ho tara regny magnano magnano mana an-jany igny tonga de mangala atody fao za de atao omelette fao atody igny avy ake amin-jay mividy môfo an-dàlana eny afangaro azy.